احس انو كلش مهم انو اتابع الأخبتر بس بنفس الوقت ما نتغمض هواية بيهم يعني مهم انه اعرف شنو ديصير بلعالم بس اذا تغمضت هواية بيهم حصير اني مدمنة و يجوز كل الأخبار تكون سلبية عن حروب عن اي- مجاعات فهذا الشي ممكن انو يأثر سلبا على نفسيتي و على- على وظعي.